E cöse pòsso conlegâ a vasca da bagno? A-o bagno, me ghe fasso o bagno drento. Scì unna vòtta ghe lavava ascì e tende ma oua e tende no ê metto ciù perché me piaxe che ghe segge ciù luxe e e tende in scî barcoin me fan vegnî a stançia tròppo scua, no me piaxe.